Ty fomba fiasa aspiratera aloha, aspiratera mandeha courant. De famafà trano zany raha io. Manahaky any hoe fasy mbamy trano iny na lotoloto mbamy trano iny, tonga de sotosotomy anatiny ao avao iaby. Fa izahay tsy mampiasa izay fa raha hitako amin'ny tele avao raha zay. Fa manahaky anay lafa mamafa trano, kifafa avao amafanay trano. Iny avao atosotosoky amin'ny amy ciment lafa miala fasiky reny.